Miditra amin'ny faritra tafio-drivotra isika ato anatin'ity fiaramanidina ity. Koa manentana ny mpandeha mba holamina, ho tony satria làlana tsy maintsy ho diavintsika ity fa toky no omeko anareo fa ho tafavoaka ato anatin'ity rehefa manaf- manaja izay teny ho apetraka eto ianareo.